Компютер аз пратсессор, хотира, диски сахт ва манитор ташкил ёфтааст. Протсессор вазифаи коркарди маълумотро иҷро мекунад. Хотира маълумотҳоро муваққатан нигоҳ медорад. Диски сахт маълумоти доимиро нигоҳ медорад, ва манитор натиҷаро нишон медиҳад.